Ƴewde e tele macce ɓuranikan illa e ƴewde ee lawyifu telefon pasee telee ana yaaji. So tawii ɗun heɓaama ka ɓuri. Kaa neɗɗo, fulɓe mbii, tawii neɗɗo wii suɓoto fu ɗiɗi hollaa. <laughs>